<noise> este x̱iꞌk nak or lëꞌná weno naꞌ c̲h̲apná ngid, c̲h̲ap demëꞌdná ngid, c̲h̲ap mec̲h̲ c̲h̲ap konga or lëꞌ man xgu man ngow, xlox xgu man ngow xkwend man lëꞌ man c̲h̲akla x̱iꞌk c̲h̲ak ngid zan lëꞌ man xlaꞌnla gap mëꞌd lox c̲h̲oꞌb man, c̲h̲ixkwaꞌ man pchaꞌs c̲h̲ixkwaꞌ man xgu ma xingow man xgu man xlox xgu man ngow lëꞌ man c̲h̲ats ngid yeꞌn c̲h̲ats xlox c̲h̲ats ngid yeꞌn dzekna lëꞌ sdzinn ti x̱ob sdzu nis dzu c̲h̲a man lëꞌ man xkwend man xc̲h̲edz man ngid yeꞌn c̲h̲ow ngid yeꞌn c̲h̲ak ngid yeꞌn konga nap or lëꞌ nal c̲h̲ak lëꞌ man xbedzla ngid yeꞌn lëꞌ ngid yeꞌn xiula lën lax man nap naxñala ma ngid yeꞌn, ixe silna lëꞌ man xkakga nax man naxña man ngid yeꞌn xkwend man xguyaꞌka man x̱in man lëꞌ ti x̱ob lëꞌ kwinaga gow man, gia man nis gia man gak man konga lëꞌ man sia c̲h̲oꞌb c̲h̲oꞌb man c̲h̲ap ngid zan kwidad man c̲h̲ak chop tson tap xman lëꞌ man xki xkila gik xloxga dzekna lëꞌ ngid zan tsaꞌnla man ti lad xkwendla man xgib man guꞌn c̲h̲ow man lëꞌ ngid zan ti ladla sia lëꞌ ngid zan c̲h̲uslola xgu ngow, xgu ngow ngid zak gapaga mëꞌd stib, lëꞌ ngid zan uzaꞌnla man ya lëꞌ man ngol‑la gik. <noise>